Mu ale ne naʒɔ vla la wuaʒɔ ɛdinu ninabu ko. Ku nayɔ yila naʒɔ alɛ yɛbi ayɔ itsede kevu kɔduye la madu ayidi ameko yati wua mati vu ɛdɩ kɔlɛ tiŋɔ kemabo ʒudu nɔ ayili mɔlɛ yɔnu ulɔ du ku. Ku avla dibi evu ame kola mɔta mini miakutu yese nale. Ayɔ makɔsu nu kɔsi nu ivla nu mutɛ ku amifɔ nu ayi mutɛ mɔma ha kayi la ku ɛsɛ ɔkaʒɔ la nu uti bene kroa mɔma nu nati le ki maha ale fʋɛo alo qui ma kpɔ etɔ kale yoyadu ivitse ulɔduku di yɔ sami ale bua tatu ɛku mua iti la du ayɛtu ayu ivu mata nu ayili kemaba yɔ ɛdʒɔ di yɔ tu kayi nefu bua ku ivu du malene bua ku ɛtufuwa awawu.